naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wɔŋ wȧȧ wiiŋ sùȧ wo fanim naim nyɛ̀nɛ̀ŋ wȧȧŋ hnaȧŋ, wȧȧŋ mìŋ kuwa ke kapȧ weèum wȧȧŋ hnaȧŋ, miȧŋ pɛɛ maŋ naȧŋ dùɔ̀ŋ quick quick mìŋ yaȧ naȧŋ hinie wèè kapȧ yii, aŋyùùŋ nyaŋ nyȧȧŋ ɓɔ̀ùm ka e kapȧ jɔ̀ȧa mùŋ kuwa lɛ̀ tuȧŋ niŋ aŋ jɔ̀ȧum nyȧŋ aŋ regester nyiŋ bi wèè fɛi nyiŋ nɔɔ̀ŋ, mìȧŋ kpele mìŋ yaȧ kɔɔyɛ, nȧȧŋ maŋ naȧŋ hnè wȧȧ gunɔ̀ɔŋ niì sìa gbiŋ wò nyȧȧìm woim wòò keì joo, niì sìa gbiŋ wò nyȧȧìm woim wòò keì joo, wò fèim ngèè wòò keì kɛnɛ, miȧŋ ɓɛɛ è naim naȧŋ nɔŋ nyìnìè sȧngè wèè ɓɛ̀i mìŋ yaȧ kɛ̀lɛ̀ sùȧ lɛ yèè naim mɔŋ nyìnìè bɔ̀mɔ̀ŋ. Sèè è nɔ̀ŋ yɛi le, sɔɔ̀ nɔŋ maŋ gbìȧŋ e dayȧ zòòlo sùȧ, wo dayȧ donȧŋ nȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ weè, because wò naim nyɛ̀nɛ̀ŋ yèè bɔ̀mɔ̀ŋ naim wùìyè yèè wò naim gbìɛ̀ŋ sȧngè gbee sùȧ, nàwèè pɛɛ nȧȧŋ pɛɛ mìŋ ya yɛi nȧwèè kɔɔyɛ sȧngèɛ yȧìm.